Bari naa i nən pari ɗa tlanin gara ka ci ɗəmmaci kata na mugbuz ngum to aa bari di ci amayu sosai, don mugbus atu ka tamu atun ko kaye rawan